मुओ खूप बाशे चे असता, सगळ्यक एक न एक काम असता जासे राणी, काम करणानी आनी जुझारी। मुओ ची एक राणी असता जेचे काम अनिग मुओ जन्मक हदु। काम करणानी मुओ तिनचे घर करपाचे काम, गेवन एकथाय करपाचे काम करता। जे धक्ते असता तर चडसे राणी मुओ ची सेवा करता। मागीर असता जुझारी, येह तिनचे घर वाचोपक असता। जर आनी कों तिन्का मारपक आले तर ये जगरपक वैतात। अनिक असता जेका ड्रोन म्हणतात, येह राणी वांगडा भुर्गे करता। काम करणानी मुओ गेवन सोडून तिचा घरां हाडून तेईता। येह गेवन भीतर ठेवपक सुद्धा अनिक प्रकार चे मुओ असतात। थोडे मुआमचे काम की तेह दाखते जाल्ले भुर्ग्यांग पायता आनी तिंका गेवन सगळे दिता।